<hesitation> ulun handak bekisah <hesitation> kaya apa mengenal pasangan tu lah kak <hesitation> baiknya tu memang kenal lawan pasangan ni dasar hal tarus kenal keluarganya bedahulu biar kita tu tahu kaya apa kan namanya berumah tangga ni lawas kena seumur hidup kada nya stumat ja jadi bagi ulun tu mengenal keluarga nya tu perlu aja pang soalnya kaya pengalaman pribadi ulun ni karna suami tu bisi <hesitation> mama tiri mintuha ulun itu mama tiri nya jadi kada begitu rakat kak rancak bekelahi jua lawan mama nya laki ulun kaitu <hesitation> ngalih jua pang pina nya lah amun kaya hanyar parak sebulan dua bulan habis tu kawin tadi tu kada- kada ini jua pang kada baik jua terlalu sebentar mengenal <hesitation> suami tu. Imbah tu ulun handak bekisah <hesitation> awal ketemu lawan laki ulun sekarang jadi kami tu parak sekitar setahun lah lawas lo itu. <hesitation> Banyak ini jua pang banyak perbedaan jua dari kaya kultur budaya ulun orang banjar inya orang jawa tapi amun jar ulun tu kada yang beda banar jua tahon dari bahasa- bahasa ni kebanyakan banjar dan jawa tu sama kaya istilahnya penyebutan <hesitation> uyah garam habis tu katas tu kan pepaya lo habis tu waluh- waluh kaya apa tuh <hesitation> labu kaitu penyebutannya ya sama- sama aja habis tu kaya sopan nya gin sama aja lawan <hesitation> rispek lawan orang ya sama aja ya ya kurang lebih kada terlalu beda selama ulun menikah habis tu karna nya orang jawa nya lebih halus ulun mungkin lebih kasar <laughs> mungkin kek gitu jadi ya itu aja yang sebujurnya <hesitation> jadi apalah jadi kendala mungkin dalam rumah tangga kami tapi sejauh ini alhamdulilah senang- senang aja kadada yang aneh- aneh jua habis tu <hesitation> meurus anak ulun lawan suami tu sama- sama aja pang peran nya <hesitation> ganal jua meurus anak ni sama kada yang berat sebelah ya nyaman aja lah istilahnya <hesitation> meurus anak tu sebujurnya. <hesitation> Yang paling ulun senangi tu pas inya masih halus karna kada ribet kada ngalih <hesitation> mengurusnya masih kada kawa bepandir masih kaya apa yo lah, ya kada ngalih tadi tu kada- kada meolah emosi habis tu yang uyuh banar tu kada jua <hesitation> pas inya mulai ganal ni ngalih jua kemana- mana rancak mehamuk sarik jadi ngalih banar ai pang kalo membawa- bawa kekanakan ni pergi- pergi lawan suami sekaya handak liburan betiga tu paling jarang banar karna kami tu sudah mikir uyuh nya kedepannya tu kaya apa, jadi kami pending biasanya kada jarang lah istilahnya kaya bejalanan tu lebih sering dirumah. Nah kalo ulun itu suka nya tu bemasak dirumah nyaman kada nyaman ulun masak tetap ja masak yang penting apa lah ulun tau yang ulun masak tu sehat lah gasan keluarga dan tahu bahan- bahan nya tu apa aja yang istilahnya kada aneh- aneh amun diluarkan kada tahu itu bersih, bahan- bahannya kada tau dapat dari mana pengolahan nya kaya apa ulun masih ini pang jarang belanja- belanja diluar kaitu.